बुट्टी हाली खराब हुइना खद्य पदार्थ माहति एक रहता । यहके हमरे लम्बा समय तक उस्तहिं बचाके धरे नाई सिक्ती काहिकी यी सड्जिता आउर पुइँध हुइजिता जेहका कारनति हमरे यहके खाइ नाई सकब । यहका खराब गन्धके कारनति या यी हम्मर स्वास्थ्यमे फे नाई मजा असर कर्ता । तभिमारे हमरे यदी बुट्टी ओहके ढेर दिन तक खैना हे कहलेसे यहके हमरे उचित व्यवस्थापन करेक पर्ता । जस्तेकी पानी गरम करके ओमने यहके उमालके तब जाके हमरे सुखाके कुछ दिन तक धरके खाई सिक्ती । अइस्तहिं यदी हम्रे आगीम राहके होइल या घाममे सुखाके सुखटी बनाके धरब कहलेसे फे कुछ दिन तक हमरे बचाके खाई सिक्ती । यदी अइस्तहिं प्रिज हे कहलेसे फ्रिजमे हमरे जमाके धरब कहलेसे फे हमरे हप्ता दिन तक यहके बचाके धरे सिक्ति आउ खाई सिक्ती ।